Cuntent perché l'as propi purtà a ca ün travai bin fait, ël rezultato al e stait ottimo e secund mi to capo al e cuntent, vëdras che s'a t'da pa 'na prumusiun almeno cuai sold ën pi a t'ie da perché t'ie merite propi, ël travai al e stait përfet